De vantaggi penso che no ghe ne segge ponto, partindo da-o fæto che o nòstro còrpo o l'é fæto pe vive inta gravitæ; ançi, quelli astronauti che stan di meixi, dixe che invegian primma, che fa mâ a-o cheu, eccetera.